Kojologboe mbɛ táa wa kɛ mbɛ a kai, mbɛ táa wa kɛ fiya lɔ mbɛ a tíɛ mbɛ na mbɛ tíetíɛ mbɛ a kɛ jiɛɔ mbɛ a kɛ saniɛ lɔ mbɛ a sii. Tée a tie bɛna abɔ mbɛ jikpandiɛ kɛ a ma, mbɛ a saniɛ lɔ saamaã a kpɛe mbɛ a mi, bɛmaã ya tie boi mɛnu mi naã a kpɛɛ i kiya. Mbɛ a mi wa kɛ, ai jɛɛ lɔ ya tae fiyaɔ kɔŋ bɔɔ bɛ nu anu yaa kee, <hesitation> abɛ lɔɔ yɔ jikpandi mɛ mɔɛ nu ya fɛma, mɔɛ nu yaa ka wa kɛ bɛɛ. Sɔɔfɛa mɛɛ bɛɛ a boɔ bɛ ŋ booɔ, ŋna wii ŋna leŋ lɛ́ɛ́ ye, boi mɛnu pɛɛ a tɔŋ boi bɛna, ya tie a wiina <hesitation> leŋɛ a kpɛɛ bɛɛ ai kiyaa bɛɛ kɛ i booɔ. A tɔ boi bɛna, kojologbo mɛnu a tɔŋ boi bɛna, i ma a la kai to kɛmu feŋ nyama mana kɛ a lɔ. ya a fɛmae lɔɔ i ya tíɛtíɛ i ya kɛ saniɛ lɔ i ya sii lɔɔ tée ya. Aa mae zii i ya bi i yaa mi, a mae zii i yaa bi i yaa mi, ya i mie ai kee <hesitation> taai lɛbɔɔ wa kɛ ya na i waŋga, ya fee i waŋga baa baa bɛna. I buu mɛ nu gbi hiŋi <hesitation> bo nyama bɛ i buɔ i ya gbi kɛwakɛ, i fɛma wa kɛ bɛɛ, ai fɔɔ mɔɛ nuã boi mɛ bɛ i ya bi, ya a bie bɛɛ hiŋi kiyaa bɔ bɛ i kpooɔ pãã koo ko bɔɔ i bee a fɛɛ. Kɛ hiŋi kɔnde boi mɛ nu nu ya a bɔɔ bi a bɛŋnda i ma, a yɛ i ma wa kɛ bɛna. Kojologboe, <hesitation> kojologboe kɛ <hesitation> boi mandee kɛ mɛ nu nu bɛ, i ya, kɔnde boi mɛɛ nu nu lɔɔ i yaa kɛ lɔɔ, i ya fɛma lɔɔ, lɛimu yaniyaniɛ bɛ, yaniyaniɛ, kɛ lɔ fɛɛ <hesitation> kojologboe, kɛ lɔ i ya kɛ together i ya kpɛɛ lɔ basa I yaa wii kɛ lumbe jámbaa, lumbe kpɔmɛsɛɛ, lumbe kpɔmɛsɛ jámbaa. kɛ tii jámbaa, kɛ ai jɛɛ lɔ kɔŋ mɛsɛɛ kɛ nu kpɛɛ, seku tulee, i ya bhii nu nu gbi wii, i yaa kɛ kaŋ lɔndɔ́ i yaa wii, i yaa mi, kima bɛ i booɔ a gbi bɔ wa kɛ nu. Ai bɔ mɔɛ nuã poo boi mɛɛ i ya mi bɛ a bee koo ko ma. Kɛ kɔnde boiɛ a bɔɔ ya a bie a bɛŋnde i ma, a yɛ i ti wa kɛ bɛna i kpooɔ, a yɛ i ma wa kɛ i bee kiya kiyaa, ai tii i booɔ i yaa bee londoeɛ bɛɛ ye, ai londoeɛ ma wa kɛ bɛ́na, a yaa mai kpɛa bɛ́na, a bee londoeɛ tɔɔ. So kɔnde boi mɛ nu nu mɔɛ bɔɔ nu a ya fɛma wa kɛ, kɛ́ kase gbi bee kambá, mu kaamaã lɔɔ mu jasa a ma muã mɔɛ nu wae anu ya wa bee mu ye, mu londoe banda a toa mua ti wɛ mɔkɔ mu bɛ mu ta leŋ nu woo na. So mɔ i bee kɔnde booɛ mɔ i bee a fɛma, a tie lɔɔ i ya fɛma wa kɛ i ya bee mɔɛ ye kɛ mu lɔɔ sɛtijaa la koa, bɛmaã ya tie a bina buɔ jaya bee i bia, i tia kojologboe bina buɔ jaya bee i bia. I buɔ i fɛma wa kɛ i tɔlee bɛna ma, i táa keŋgɔɔ bɛna, boi nyama kiya nyama bɛɛ bee fɛɛ i pooɔ hiŋi i bɛ boi konae mɛ nu nu mina, so kase bee kambá mai, mu ya bhii nu nu ma wa kɛ niyɛ.